طبعا اهم شيء قبل تنظيف الثلاجه لازم نفصلها عن الكهرباء لمده تقريبا نصف ساعه, عشان ان كان فيها ثلج او كذا يصيح وبعدين يتم تنظيفها باشياء خاصه جدا, لان الثلاجه ممكن تخرب لو تم استخدام اشياء خاطئه خاطئه فيها وبعد التنظيف انسبها لمده اربع ساعات ,وبعدين نعيد توصيلها بالكهرباء مره.